kalta chitu ayo mang sutu kalta we kuli̱n di̱du ni sudunu dine ki̱n kalta ka ng yo kin we longe ki̱ni nangang ki̱n tu nabwen. kalta ng ki̱n kima kiyayu ki dotindu kalta kan yokin we lo ng ka makan yinang yinang dine wureni ye ng ki̱n ke naba kunne ka mwang twaibu ki̱ne ki̱n ane yan ti̱ yam ka ng yo chite ng ki̱n nan labiyu ki̱ kwan ni we lo niyu mwan yo chitu we fiye be mwan yadu labe a ma mu yo du a fiye labe tur kaka tur swe kwandale nge ka ka tur wame ka ka tur mi̱n swe chaame ka tukume, ka se min chity we kanu muti muti ki̱ se kwandale bwe ki se chikafa <hesitation> fati̱ kuruni bwa ki se wamu ki see chitu kwang swangi kwan ka mutemindu we kanu ka nangang labiyang ka kaltawe longe mwan nwedu labiyu a wulabu bananiyu kini kum mu nwe du ka banani kabanani kalta ki̱ ma nangang kang kini kuum kila kuko dine kini kuum, ka chi ti̱ le kanu ti da ka le kanbitu kang n kwama a makaki̱n. ki̱n ki fau nang kang ba daan ba daan ngang mun ne mwan nwedu beleng mwa yidu mwiko labe nibu ki̱ yan ki̱ne ka nwedu ka sung du i sit ki̱ nwe ka timu tiyan kiyadang ka kifare ka labe niwu ka mi̱ki̱ chiye ka kil nuko ki̱ dang bwako ka baradi daan daan daan yaka swedu ki̱ todu mun wu mwag mike chiye ka yamu chire de, ka labe chire kiko tinu kab ka chiu wuko mwan yibu ko ka chiu wuko, mwan muko ng fikang we wuko diko ka kifare ng kalewe kane ki mi̱ki̱ kwanu faktu faktu faktu, mu yo du mwang dadume ki naba ka chi mwan kudo kalta ka yadu daan daan daan ka swedu ka ma kidange ko ka dang kinu kanodu ki̱n niwu ki ma chiye ng kin a file ka kalta kuwe toh, mwan kudu a yikan we bweko ka kifareye ka tadu ka labeye ka tatinu yinu fi mwan swe mine kini kuko ka mun we lo kin wetuwe wu yo mun katadu takane ki wanu kini bweyu mu yidu mwi ko kano du wureni a wane kini bwikiyu mu yidu kano wureni a wane ka ng kil nu ye yamwang yadu nin dine kin ki̱ badu ka kwatinu we nii kidon ti kining nii ki̱ badu ka nan ki̱kikile kikidangeng ka ki̱ kwa min tuwe kanin wa bwi kiyu we yimwi bwi ki wa bwi kiyu yu we yimwi bwi dine kin bwi kiyu kwang sumul a mabu tilireng kin na kiseli we ng kin a mabu fatefate ng kin dai bwe kiyu nan yiyu kwama do kimine bwi a le ngang chitu a yo ko mayimi kal ta a laminmin ka nang wu wule be kang we lo ki̱ni le rantu ng ti kiking bwanu ng ti kini maki̱ nangang dine kin ane du kulin didu ka kai mi̱n na kulum a mure kan nu sai ka fwun ti bwi, kima funkiki bwi kiyu, ka kudu ki̱ taba labi yu ka kalta a long mwan mwedu lo ki matinu siin ka ng ma di wiin di yirau diti yitta kafinang muri yaana ya mwan yadu kalta a ri nangang kangu ne mwang nwe labiyu chi ane kai min tu dumu kalta ka maka nangang kang we a lo ka nang kikile ki̱ dange nan chitu a yo mayimi kalta a la minmin ka nang wuwule be nam nge we lo kini nangangu dine kin kikang nangang ki ma min du a murelo